Kutu kɔ̌ ntrɔ nzo akida nnɛ nɔ kɛ, ncoo nna mizɛ kɔ̄ nagbɛ nɔ isɔ anzo akida nnɛ kɔ̄ ma bɛ nna gbɛ ba tumafo, ɔsɔ̄ nva: ba tatashe nnɛ kɛ na, ɔsɔ̄ nusɔnɔ ɔsɔ̄ nnɔ avli ɔsɔ̄ ba mulo, anasara kɔ̄ uma bɛ itsi nkɔ̄ nma bɛ ncoo nbɛ gɔ nɔ nzo kida nna gɔɔ jɔɔ kɔ̄ gɔ gru kɔ̄ icɛ kɔ̄ gɔ du, n du ncɛ kɔ̄ kɔ̄ n sala nɔ tumato nnc ɔsɔ̄ nva ɔsɔ ba tatashe nnɛ ɔsɔ̄ ba gluma kɔ̄ nyiwɔ bɛ nnɛ kɔ̄ nma, nzarɔ atra nzɔrɔ atra kɔ̄ nma inu ewe kɔ̄ rashɔ nnɔsɔnɔ ma tɛ nnɔ avli we ma jɛ ninu cwe ka ka bla dɔ abla do nsɔ nsa gɛ tri munɔ ma nɔ glima kɔ̄ nka sala nnɛ nsɔ̄ ba nva nnɛ kɔ̄ nma lo munɔ kɔ̄ ngɔ kanɔ Nka kanɔ tumato nnɛ kɔ̄ nma lo ka kanɔ mada nshɔ nkwalɛ gɛɛ ci munɔ kɔ̄ npisɛ aswe, kɔ̄ ngbɛ nne kɔ̄ nma lo munɔ nkɔ̄ nma lo munɔ zaa kɔ̄ nɔ̄ nzo kida kɔ̄ nka bini nɔ jɔ kɔ̄ ngɔ gru, kɔ̄ ngɔ icɛ kɔ̄ gɔ dɔ nnɛ kɔ̄ arna lo munɔ kɔ̄ nhɔ cwe tra kɔ̄ abla nka bla ka na tscɛ kɔ̄ nkwalɛ kɔ̄ pisɛ iklɔ za awa ko lɔho wa ko agu kɔ̄ ngbɛ nnɛ kɔ̄ ngɔ gru kɔ̄ nma cɛvɛ kalɔ kɔ̄ kɔ̄ ma sisɛ kɔ̄ ngɔ kplɔ tɔ <hesitation> nzo kida nwa kɔ̄ ba rɔ kɔ ɔɔlofu nna kɛ na ama nwa kɔ̄ pisɛ itrɔ nwa a kizi ngbɛ nɔ tumato nnɛ ngbɛ nva, ngbɛ tatashe ngbɛ glu ma, ngbɛ agiba nnɛ kɔ̄ nma bɛ dɛ nɔ nzo kida nnɛ kɔ̄ ngɔ jɔ̄ mada kɔ̄ ngɔ gru kɔ̄ ma zi kɔ̄ nbɛ zɔrɔ nɔ kizi kɔ̄ kizi coo, nshɔ nnɔsɔnɔ tri kokuwa nshɔ nnɔvli dri ngnan gwa kɔ̄ nana cwe tra nka zɔnɔ atra kɛ na kɔ̄ ma glumclo mun shɔ nsa gɛɛ jɛ munɔ bel jɛlɛ bɛ nɔ mohi a nesara Kɔ̄ nlɔ cwe kɔ̄ a shɔ nɔ cwee ka a kana za kɔ̄ nbɛ pɛ nɔ tuwa kɔ̄ ka gɔ gbo nnɛ kɔ̄ ma lo kɔ gɔ kanɔ, ngɔ kanɔ kɔ̄ lɔɔ, lɛ tumatu cwe ka nɔ kizi-kizi mudu kɔ̄ nwa kɔ̄ la yiya kɔ̄ la ta nnɛ, nkɔ̄ klɔ nwa nnɛ za kɔ̄ nɔ nzo kida kɔ̄ nka gɔ jɔ nnɛ ngɔ gru kɔ̄ ngɔ ncɛ kɔ ba nnɛ kɔ̄ nbɛ ma cwe tra vuvulu kɛ na kɔ̄ shɔ nsa gɛ tri munɔ kɔ̄ lɔɔ cwe ka bla nka bla zaa kɔ̄ nɛ shɔ cwe kɔ̄ na du cwe dri ngwagwa kɔ̄ shɔ dza kisi kɔ̄ nka bini zɔrɔ nnɛ kɔ̄ ma tre kucɔ kɔ̄ kɔ̄ ta, ɔsɔ̄ dza muna kɔ̄ tɛ kuswe wɔ nnɛ duma ɔ zɔn nza aga iba nnɛ ɔpisɛ ka nɔ nwa wɔ gɔ muna tɛ kuswe kɔn yiwɔ nnɛ gɔ jɔ. Nɔ nkwalɛ nnɛ, nɔ kɔ̄ ma lo kɔ nɔ trɔ nɔ kizi nnɛ kɔ̄ kizi nɔ nɛnɛ kɔ̄ cɛnɛ minɛ nɛ kɔ̄ kɔ̄ bɛ nɔ mulo a nasara gɛ ma jɛ munɔ tɔ nkɔ̄ zɔrɔ da kɔ̄ kizi a bla nɔ nzo kida bla kɔ̄ ɔ bɛ shɔ kɔ̄ ma tri ngwa ngwa kɔ̄ shɔ jɛ munɔ kɔ̄ ta nkɔ̄ ibɛrɛ wɔ dɔ itsi ɔ shɔ duba mada kɔ̄ ha da. Kutu kɔ̄ ndɔ trɔ nzo kida mɛ kɛ na. Osi kume a tɔ la hgba